كنעתאقد בלי הסאעדה השרסיה مهمة בזאף, חית אלא מקונתיוש פרחאן ברסכ, מיימכינש תעטי אלחיר לנאס לי ח'וואיך, לנק פנפס אלוואקט אלמסאומה פי אלמזת'ע תזידכ מענא פי אלחייאה ותחליק תחס אינך כתבדל אלעלם בטאריקה איג'אביה, אלחייאה היא תוואזון בין הדז זוג, חאסכ תהתם ברסכ ותחלי נפסק מורתה ולקין מתנש תעטי ותעון באש تبني מזת'ע קווי ומתראטב, אלסאעדה אלחקיقیה كتג'י מן אלג'מ' בין אלת'ניין.